Kapwate netai kokakiil apwati ako pa kekekeen netitan ke- kee teta, netai ko irat kelyek, nepo aeng, ko iuun ak kikei.